Ny fitaovana fototra hita amin'ny bisikileta ndraika mazava ho azy ny guidon-ny dia ny frein-any dia ny cadre-ny dia ny pneu-any dia ny lacelle-ny. Dia izy reo no mitambatra reo no ahafahany miasa ndraika miaraka. Raha tsisy izy raha tsisy raika amin'ny raha nozakaiko notononiko aminazy reny dia tsy afaka miasa ny bisikileta.